When mmu ra guguranju ima tere yoor okufiegin yoo eka chu nnoo rebaa weson aba nee chu <hesitation> jima woso wey aba akai bra bosan abro akai ami ero nnoo so bae nnoo ka awera nchu mpee ayo oroso mma ura ayo oso mchu mpee nkponuyaba chuteberu, chu okoffea wen ru, abe dara na dai fifiewe, abe dara nah njebu ko nah ah ka dewe, nga chu okun tebeso, chu nnoo yaba oraru nga kwor, ogbonsiye abera kpon, abe uri pee, tale nton ma yee, abere fie rade, kara be ade ra ka kparan tere nja okun wey ifa boboru nsi achii ja ifa tin tere ayen era mu nkiken aragenuso egba mbo. Abe dere ma ja nu so egba mbo nga gwan otor nga loo nu so egba mbo nga gwan otor nga loo nu so egba mboo oo yime bra wara mmu bran nloo, tima looye weeh nga oriye kere fiemu ko mba naatei mbuba efi ahy, mama kele ra efima ahy wa ju tabo ooyoo baba nara ahy nga ju ori gurenu egba nna, mma ori weeh mai jai lori nja okun tite, chu ifaah chu mpee loma mmii loru. Nka chu salaye fie, nka chu mmu ifaā nka tema nja okun mma wen mu ifa time ja looye weeh chu mmu ifa oraru, achu enu sai egba mboō mer terete, nga chu eraru, nga chu nkika njira oraru eh nkipka njira doan eh nkika njira nje omomabo aboyo doma. Abe dere oka kpare chu a nu akoo feigin yo wangen, chu wangen, Ame otofianuko wangen, nchu chura nkira njira or okun nejenu sai egba mbo chu wenru ififia alode kerewoo. Abe uri, yea koffea yen yea aden yen, in fima okoffea breko nsewino ba da bra kifimara, yia okoffea ko denu achuru a tite abo nsan <hesitation> okun ifa saria sosoe so njura nsaa juen eken, ngi juen nsan eken, ka uria kan yan, ke be yian ko nno a darka, a bae bini, nga lebo nsan nga eeye nee nsewine. Ayon bae anu osilara fiemajimaa, ame oo, bro dora momo bra fifie okpopon nja, aderai but kpoponja fieru joma, nja okun bae nja ami fima akponton bina toō nde ma dei, toō laore aboji edere, to ma kpere tora olaore bae nja okun bra nnoo eleme chu mpee nsoegwu, mba wen durobi nee nee, nee nee nga chu mpee nsoegwu tema, ka chu mpee anu egba nna, chu mpikele mbo wenru abelaku anu doroso, tinrin nye kara dera kra more mpee anu akwe kwe abo sinton toara bedo. Nyea sisi nye fimarie, ami nja okun tema nka dei abe dere ngi bo moso nga eyeh nja okun bo san nka chu nnoo ra orooo nde ra kra kparu dei oronsi, nka chu nnoo ra eroo uraru konkonfea uraru yoro nnoo bayen badoo yon bai fie jimaru owarayo bai fie ma mi ndei afiemiru keh nka dei njo okun bababibira nsen. Nja okun bai anu ragugurayen abe kor ba na majima ki deyo ajuri bae nja ami fimi. Nka pakpanton njira ka ton otor raye babe tein anukwu a tear tar atala ntoma yebosansia nja okun atar <hesitation> in naniya afima.